थर्मामीटर में कांच की ट्यूब होती है, जिसे हम अपने घर में देख सकते हैं। घर में थर्मामीटर बुखार नापने के काम आता है। जब भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेनी हो, तो थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है। और भी कई प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, जो स्थान के तापमान को भी बताते हैं।